Ia, fômba ataoko zen̈y koa fa mamôron̈o tsinjaka aviô lasa mahazatra za zen̈y tsinjaka in̈y, mila ampodimpody matetitekiky zen̈y. Tsy indraiky fo zen̈y man̈ano izy. Aviô koa zen̈y <hesitation> mila tian̈a koa zen̈y i raha io. I tsinjaka io zen̈y mila tian̈a. Karà karàha zen̈y e.